O ƴeewa wakkati nde o gollataa ndee tan. O heeƴa wakkati muuɗun walla o jannga ɗi e telefoŋ appilicasoŋ hono Diilingo en.